Tan, sudda, makkr, farthu, tufu, khuwa, modfe, chysu, umthay, kumkafarthu, kumkachisu, kumkakhuva pendi, pendition, penyakkun, pendidiyeri, pendiwu pendictrakkun penditulurn” penthli wusikun, pendi lagari, peyakku peyakkun tilon, peyakkun indin, peyakkun yakun, peyakkun ɗiyari, peyakkun wuri peyakkun arakun, peyakkun tuluri, peyakkun wvsikun, peyakkun lagari, pediaw. Pedion tolon, pedion indin pedionyakkun, pe dion deyri, pedion wuri pedion arakkun, pedion lulur pedion wusikun, pedion lagari, pew. Pewtilon, pew wuri pewtrakun, pew tuluri, pew uskun, pewlagar, perakku perakkan tilon, perakkin diari, perakkm wuri, perakkin arakkua, perakkin lagari, petulur. Petulur tilon, petulur indin, peteyakkin, petulur diari, petuhuww petulur arakkun, petulur tuluri, petulur usikun, petulur lagari pesiku, pesikun yakkun, pesiku indin, pesikun wuri, pesikun arakkin, pesikuntuluri, pesikun usikun, pesikun lagari, pelagar, pelar tilon, perlar indin, pelar yakkin pelar diari, pelar wuri, pelar arakkin, pelar wuri, pelar arakkin, pelar tuluri,